هاي الشغلة تسأل فيها شي دكتور أسنان شي ممرظ أسنان شي خبيرة تجميل أسنان لكنه ما تسأل أي حدا لأ ما موب أي حدا فيك تحكيله كيف غسل أسناني لكنك بتغسلها من فوق لتحت من اليمين لليسار بتغسلها مرتين باليوم هذي الشغلات العامة المعروفة.